في مرة القطة قابلت قلادة سحرية فا بدأت تمسح نفسها فيها لحد ما القطة اتحولت لحجم أكبر جدا حجم كبير جدا أفتكروها الناس إن هي أسد أو قطة أو نمر فا بدأوا يخافوا منها لأنها تحولت لحجم كبير يقدر يخوف الناس وبعد كده القطة بقت بتقدر تاخد حقها من أي حد وبقت بتقدر تخوف كل الناس اللي كانوا بيخوفوها زمان.